Á njí ifeţar njí banjee kayandaran ací bañaan bawáanţ, bañaan bawáanţ. <hesitation> nëloŋ aţíj <hesitation> ngёyipal <hesitation> ngёntaanjá ngёtёb ná ngëbáakër, nëloŋ aţíj ngёyipal <hesitation> ngёntaanjá <hesitation> ngёtёb ná këwas waw. <hesitation> ţí ifeţar yaŋ injee kayandaran, ngul ngí jee kayandaran.